Raha ny saosy haiko: saosy sili, saosy blanche, saosy <hesitation> voatabia, saosy voanjo, saosy huitre, saosy soja, saosy tongolo, saosy epice.